Agor a ɔyɛ a mepɛ dɛ menye me nyankofo dzi papaapa yɛ ɔware tow. Dɛ mbrɛ akansi kakra wɔ m' a, annkenkaan w'amba yie a amma w'enyi annda hɔ a, wo nyanko a ɔka ho bɛba abɛgye wo fie nyinara no. Na dɔm a wɔwɔ hɔ no mesi ma wɔbɔ gye do <noise> ntsi <hesitation> ɔware tow yɛ agor a ɔno dze mber bi mehyia m'anyankofo bia a no iyi nye agor a mepɛ dɛ yɛbɔ osiandɛ hɛn mu biara nnyi hɔ a ɔpɛ puei ntsi ɔkor kɔsera ne nyanko a ade a obotum ɔde agyegye n'enyi a yɛ ɔware ne dɛm ntsi menye maw- anyankofo nyinara a yɛatotɔ bi esisi hɛn adan ne m'.